<noise> amafuta ketwa tuterekera, twilima juwe, twivyala, amabangayeye juwe, <noise> tungavyale twitatwi twisuja juuwe tungasuje tukanga ukuterekera, <noise> lakini amafuta kamwiduka umwa kakiva kangi sio manunu, ndomana twatwinukwa, kakulima juwe twilima juwe tuvyava juwe. Kwasababu ako apo tutumila twiva tulinu uhuru, ako nakikanda mumana lakini ungakule akamwiduka humwa wona kakangi ki- kinanilia kikanda mumana kikukusumbula, maa upange wuluta kupima wonaka ulinipresa, apange ulinutamu wowoni lakini? amafuta gakwe uki utuvombera juwe, akona kakiva kalinutamu.